आयरलांड! पच्छव्या पच्छव्या वाटारांन्नी, खतखतिता दर्यादेग आनी जिवंत संस्कृतायें खातीर नमन मिळ्लो देश। आयरिश संस्कृतायेंचिं कन्या मनोरंजक अंगण हांगा दिल्यांत। थयांचि आयरिशा खाणान संस्कृताय पायलें घराणे मेलांवो आयरिशा घराणे मेलांवयांत। आनी सुवाळ्यानी जेवणाचें मुख्यल पातार असता आनी चढ करून पारंपारिक पदार्थ दिसतां। दुसरे पब संकताय पब हो आयरिश समाजिक संस्कृतायचें एक अभिनन भाग असुना समाजिक। मेलांवयांनी जेवण-खाणाचें मुख्यल पातारं असता। तिसरे आनी निमणे खाणण-उत्सव आयरलांडांत वर्साभर जातांत खाणण-जेवणाचें उत्सव जातात। थाळावें पदार्थ, पारंपारिक पदार्थ आनी अर्जोळ्लि आयरिश जेवणाची परब मानायतालो।